Sj epj dj eyj "coffee" a, odzi kan edze nsu besi gya do ma adc. Nsu no dc a nna ehue egu kccpow mu. Ehue gu kccpow mu a, nna "coffee" a wcanyam no ehue egu nsuhyew na edze egu kccpow mu. Na cgye kakra a, ibotum dze esi hc na adwe, cdwe a nna anom.